Tob, tiopa, chonaꞌ tapaꞌ gallo xopaꞌ gac̱hi xonoꞌ ga chi chip tiop chip tiopaꞌ chip chonaꞌ chino chino tiopa chino tapa galdi galdi top <hesitation> aldi tiopa galdi bc̱honaꞌ galdi tapaꞌ galdi galdi gallo galdi bxu galdi bga bc̱hi galdi bagai galdi galdi bchi galdi bchito galdi nchi tiopa galdi bchichona bagaldi bchitapa galdi bchita gallo galdi bchi xipa galdi bchi galli galdi chiga galdi chixono tipa galdi tiopa galdi bto tiopa galdi btiopa tiopa galdinchone tiopa galdi tapa tiopa galdi gallo tiopa galdi xupa digachi tiopa galdi tiopa galdi ga tapa rial tapa rial to tel tiopa tapa rial chuna tapa rial tapa tap rial gallo tapa rial xupa tapa rial gachi tapa ria ga tapa rial runno tapa rial mechi tapa rial mechi tub tapa rial mechi tapaꞌ tapa rial mechi bc̱honaꞌ tapa rial mechi btapa tapa rial mechi wallo tapa tapa rial mechi bxupaꞌtapa rial mechi xuno tapa rial mechi ga tapa rial mechi xnaꞌ negaldi de di lento wa ballua dua chonnaꞌ ga llua gallua chingallua